יא, ס'איז מעגליך זיך אויף צופירן <hesitation> און, און טון פארן כלל, אן טראכטן וועגן זיך. צום ביישפיל <hesitation> הצלה, מיט פייער לעשערס, מיט, די אלע ארגאנאזאציס וואס העלפן מענטשן. און זיי העלפן מענטשן און זייער שווערסטע צייטן, אפילו ס'איז זייער שווער, קוקן זיי נישט אויף זיך און זיי גייען העלפן אנדערע. דאס איז פאר אונז א ביישפיל אז מ'קען אסאך מאל זיך אויפירן אן טראכטן פון זיך אזויפיל.